Kaneiiñi ningueyji shibishimenail apeirbiwar apeywar que darangandei paranma mandiel masand cueñemecuet mi comida junto mi cueta metumiguat y avece capello shuuo uujkella atsanki ninjnio puejemiñekesti sis kit guiegunaw ojcue mi nat shiert to guiyu ot cuetyaa shuei y masan kit cuesilacatcheis